Mido taska hore nder mintiwol sappo. Mi yiwa, mi wogga bandu, mi wuja nyebbam, mi wata limse, mi fesa urdi mi wata hifneere be pade boddum mi vurta